lo cuwa nɛ mɛ ma a aro vo in aro hanmaniyan ni ho a hanbun munu hanbu munu lo hanbun zan oro dan mɛ we hanmana bun <hesitation> in lo ta wɛ we lɛ lora yɛ we lobe hanbun nɛ lora yɛ <hesitation> mu we zanniya mɛ <hesitation> mɛ yɛrɛ we coro lo a jinɛ-nɛ a yɛrɛma mite a wara lo hanbun nɛ